too ɗum meydi hokku keyam shawari dow mi joɗo jam entare e kowa lokaci ɓangal ɗum hokkiyam shawari mi tokko gorko banda hayaniya e kowa banda haure e komaye ko ngu dai yifu mi jogo gonga mi sittora bo ɗum jonde tegal njodimi banda haure e kowa banda walakanci banda munafurci banda hayaniya entare e ko moye fu mi joɗo jam. jonde jam hanɗe woni taasiri jonɗe wuro goɗɗo bo e ɗum woni fu ɗume e rayuwa debbo entare e gorko ko neɗɗo watta fat hula allah e rayuwa muɗum mi hula allah, hula allah neɗɗo to huli allah tabatako e rayuwa muɗum neddo jogo amana, jogo gonga. jogaki amana ɗum hanɗe wonɗe e rayuwa tegal. jogaki gonga hakkima ɗun hunɗe wonɗɗe neɗɗo nde wolwa hala fat ka warta ɗun hala kan nder nbolwu daaka e njada fu ɗum hanka maimaitoda ɗun hanka nbolwata <noise> halakam ka ngota ka ngoga bo neɗɗo nde wolwika fu to ɗum yima waane wuyam kaza. wane noye wimaka? dum wane wiyamka ah waane. kam mo witaama haala ɗuɗɗum tika mohakkalama shawara ka woda to ɗum hokki jam shawara dow mi jado jam mi jogo gonga. Mi jogo gonga bo har hanɗe midon jogi gonga bo mi don joɗɗi e jam e rayuwa am. Miyi'i tasiri shwawari ka bo mo hoshi ka don nafiyam har hanɗe har jango ka dai nafiyam kadon nafi bacci am. Midon yi'aka entare mi don yiaka entare dow kwaɗo am e rayuwa am miɗon jaddi e kowa jam wala ko dudddin tryam ehanyaniya e komi ko ngadaimi pat sai mi siptori ɗum yiyan mi jodo jam entare e kowa. to mi joɗo jam ɗum, dun don ader barde am har hande har jango mdon joodi jam entare e kowa naa mi habdai e kowa wala me jogomi e berde. ko ngadai mi pat midon hiso nyander wonde fa mi wala e dumyama dum nyadare wonde mo ngondumi oo na hanko to ɗum anguware neɗɗo yahi ma to dumwuw goɗɗo wari towumama to hafirima hayaniya to tua ummori dum hyaniya saboda dom shiadn wawari jufoma mo wonna hakkunde made e bandu. to amma to neddo don hufinara e hulki Allah to dum hokki neddo shawari hoshi shawari kam neɗɗo tuabatako e rayuwa muɗumneddo yarta bone. Bernde mutum yar nata ɗum bone neɗɗo jodoto jam entare e komoye e kowa fuu. To midon jogi hunde ndeMi jodo jam e kowa mi hula Allah banda tashin hankali banda ko ɗume to mi don jodi jam e komoye wala mo kabdai mi hande mi wala sobajo haure am ko ngodimi mi wala o dun sobojo haure am jam jodimi e kowa. Mi don jogi kowa e berde wore wala mo jogimi berde didi wala bo mo balde mi e bernde am e mi nana mone mun him um, miɗon jodi jam e komoye fu saboda hiri weti meta onma mi walla hanko onma mo wala. To to mi don jogi mo e berde kam noye yande mo wala no ngadai mi, a miyahai na miyi'a mo mo yaro munyal yadake sa lake mi yahata mi yi'amo o yorai munyal min don ma mo warata mo yi'a yam wane wadu munyal saboda lokaci quranake min min pat amin. Lokaci qurake. To unhokki neɗɗo shawari neɗɗo jogo shawari no ka famdiri pat noka naawiri pat ka nafai neddo hiri weti to kanjum mi don joyika bo ka dan nafayam kullum midon yi'ah tasiri shawari ka'ah.